Kínverjar segja að fyrsta skotinu hafi verið hleypt af í viðskiptastríði þeirra við Bandaríkin þegar Donald Trump Bandaríkjaforseti tilkynnti tuttugu og fimm prósent tolla á innfluttar vörur frá Kína í dag hjúkrunarfræðingur á bráðamóttöku Landspítalans segir að starfsfólkið hafi verið á yfirsnúningi ár eftir ár og sé úrvinda hún óttast um öryggi sjúklinga á deildinni

í sumar

verið að kalla á hjálp en enginn virðist hlusta viðskipti með hlutabréf í Arion banka hófust í morgun á Íslandi og Svíþjóð þetta er í fyrsta sinn í um áratug sem íslenskt fyrirtæki er skráð jafnt á markað hérlendis og á Norðurlöndunum á annað þúsund stuðningsmenn íslenska landsliðsins fylltu sex flugvélar til Moskvu í dag eftirvæntingin fyrir fyrsta leik Íslands á heimsmeistaramótinu er í hámarki með aðstoð d n a tækni gætu beinagrindur munka og

varpað nýju ljósi á svartadauða hér á landi farsóttin skæða er nú í fyrsta sinn viðfangsefni íslenskra fornleifarannsókna fyrsta skotinu var hleypt af í viðskiptastríði milli tveggja stærstu efnahagskerfa heims þetta sögðu kínversk stjórnvöld eftir að Donald Trump forseti Bandaríkjanna tilkynnti tuttugu og fimm prósent tolla á vörur frá Kína stjórnvöld í Washington segja þetta refsiaðgerðir vegna hugverkastuldar kínverskra fyrirtækja frá bandarískum framleiðendum til stendur að tollar verði tuttugu og fimm prósent á

innfluttar kínverskar vörur að verðmæti fimmtíu milljarða bandaríkjadollara

andvirði tæpra fimm þúsund fjögur hundruð milljarða íslenskra króna Trump hótaði þessu fyrst í mars í kjölfarið fóru fram viðræður á milli Bandaríkjanna og Kína sem enduðu með vopnahléi í maí það varð þó ekki langlíft frá og með sjötta júlí verða tollar hækkaðir í tuttugu og fimm prósent á vörur að verðmæti þrjátíu og fjögurra milljarða dala restin

verður svo tilkynnt seinna verndartollarnir sem Trump hefur kynnt taka til meira en ellefu hundruð vöruflokka frá vörum fyrir flugvélar fjarskiptatækja og ýmis konar

bandarískir hagfræðingar hafa varað við því að tollarnir geti haft þveröfug áhrif frekar skaðað þá sem stjórnvöld segjast vera að vernda stjórnvöld í Kína segja að Bandaríkin hafi með þessu hleypt af fyrsta skotinu í viðskiptastríði þeirra á milli og ekki sé lengur að marka viðræður ríkjanna síðustu mánuði stuttu eftir yfirlýsingu Trumps barst tilkynning frá kínverska viðskiptaráðuneytinu þar kom fram að Kínverjar undirbúi aðgerðir af sama styrk og stærðargráðu sem

svar við ákvörðun stjórnvalda í Washington áður hafði Trump varað við því að ef stjórnvöld í Kína myndu svara í sömu mynt myndi hann hækka tolla enn frekar útlit er því fyrir viðskiptastríð milli tveggja stærstu efnahagskerfa heims aukið álag verður á

í sumar vegna sumarlokana hjúkrunarfræðingur á deildinni hefur miklar áhyggjur og óttast að ekki verði hægt að tryggja öryggi sjúklinga

Landspítala sé uppgefið og úrvinda eftir að hafa verið á yfirsnúningi ár eftir ár verið er að þjálfa starfsfólk bráðamóttökunnar í því að taka á móti hjartasjúklingum því verður lokað í mánuð í sumar fleiri deildum verður lokað vegna þess að ekki hefur verið hægt að manna þær

tekist að manna allar vaktir var tekin ákvörðun um að loka þá vantaði hérna á þriðja hundrað aukavaktir hjúkrunarfræðinga fyrir sumarið og svo bætast á okkur Elín hefur starfað á bráðamóttökunni í nítján ár hún er talsmaður sjúklinganna mér líður bara ekki vel með

að koma þessu fólki fyrir það sem ég hef áhyggjur af er að við getum kannski ekki tryggt öryggi sjúklinganna okkar og við erum hérna fyrir sjúklingana okkar bráðamóttaka hafi verð smekkfull síðastliðin tvö ár fólk liggi á öllum göngum þar sem eru engar bjöllur ekki er hægt að slökkva ljósin og fólk hefur ekki næði til að tala við lækna biðstofa sem er fyrir innan er líka nýtt þar sem eru

stólar eins og við sitjum á hérna núna er veikt og með hita og þarf að sitja af því við höfum ekki bekki til að láta fólk leggjast niður Elín segir að þau séu löngu komin yfir öll mörk og við erum búin

ég upplifi að það sé ekki verið að hlusta á okkur ástandið er bara þannig að starfsfólkið ekki bara hérna á bráðamótttökunni heldur bara starfsfólk spítalans er uppgefið og úrvinda það er búið að vera að keyra okkur á yfirsnúningi ár eftir ár eftir ár og sérstaklega núna seinustu misseri og

kertið er bara að brenna í báða enda og við getum ekki

meira á þessum hraða það segir sig sjálft hjúkrunarráð Landspítalans segir í yfirlýsingu að bráðadeildin í Fossvogi sé þegar yfirfull viðvarandi álag og undirmönnun hafi áhrif á líðan og þrek starfsfólks og auki hættu á mistökum brýnt sé að stjórnvöld standi við orð sín um að gera allt sem í þeirra valdi

stendur að bæta stöðu hjúkrunar á Landspítala viðskipti með hlutabréf í Arion banka hófust í morgun á Íslandi og í Svíþjóð forstjóri Kauphallar Íslands segir að útboðið hafi verið það stærsta hingað til hér á landi

Arion banka voru formlega tekin til viðskipta í Kauphöll

á Íslandi og Svíþjóð í morgun þetta er fyrsta samhliða

íslensks fyrirtækis á mörkuðum

á Norðurlöndum frá því fyrir hrun þetta er næst stærsta nýskráning inn á íslenskan hlutabréfamarkað í sögu markaðarins útboðið sem fór fram er það stærsta í sögu íslenskan hlutabréfamarkað sem skiptir okkur miklu máli í að trekkja að fleiri fjárfesta bæði hérlendis og erlendis frá hvaða áhrif hefur þetta á önnur viðskipti hérna innanlands ég held að þetta sé til þess fallið að vekja athygli erlendra fjárfesta á markaðnum hér almennt þar af leiðandi koma öðrum fyrirtækjum til góða þannig að

erlendir fjárfestar fari í auknum mæli að líta á aðra fjárfestingakosti sem eru hérlendis þar með að styrkja fjármögnunarmöguleika þeirra fyrirtækja sem er gríðarlega

efnahagslíf gengi hækkaði um rúm átján prósent hér á landi í dag

rúm ellefu prósent í Svíþjóð umtalsvert meiri

velta var í Svíþjóð eða um tvö hundruð og þrjátíu milljónir sænskra króna á móti sjötíu og þremur milljónum íslenskra króna hér heima bankastjóri Arion banka segir að áhuginn á hlutabréfunum hafi verið talsvert meiri en gert var ráð fyrir um sjötíu prósent af kaupendum hlutabréfanna eru erlendir fjárfestar bandarískir vogunarsjóðir hvað eiga þeir stóran hlut eftir í bankanum vogunarsjóðir það eru þessir aðilar sem komu inn

í fyrra þeir eiga

í þessu útboði síðan kemur inn fjölbreyttari hópur fjárfesta auðvitað koma inn einhverjir vogunarsjóðir í viðbót en meiri hlutinn vel á annað þúsund stuðningsmenn íslenska landsliðsins lögðu í dag land undir fót til að hvetja strákana okkar til dáða á leiknum í Rússlandi á morgun sex flugvélar flugu beint til Moskvu frá Keflavík það hafa líklega sjaldan jafn margir Íslendingar flogið til Moskvu á einum degi og í dag enda mætir Ísland

þar í fyrsta leik sínum á h m í knattspyrnu flestir voru mættir vel tímanlega enda biðin loks á enda þetta

maður labbaði hérna inn á flugstöðina svo líka aðeins þegar h m byrjaði í gær þá bara ég er í Moskvu á morgun á skalanum einn til

tíu hversu spenntur ertu uuu ellefu ég er Spánverji eins og heyrist en allir á Spáni eru

að spyrja mig hvað ætlið þið að fara og komast langt sérstaklega eftir gerðist svo mikið rugl með okkar lið um daginn er búinn að stilla mig hvernig ég ætla að labba á morgun

svona fer maður á morgun áfram Ísland og inni í flugstöðinni er búið að koma upp

á einn leik að sjá Gylfa mæta messi mikil og í Moskvu er fjöldi Íslendinga mættur til að styðja sitt lið og þar er líka Birta Björnsdóttir fréttamaður á slóðum

það ekki vitum við hversu margir Íslendingar verða á leiknum á morgun

óvísindalega könnun á því hvaða stuðningsmenn standa sig best og

hvar er blái bolurinn ég er búinn að fá þessa spurningu oft í morgun

ég vil ekki að þeir sem sitja við hliðina

þetta er gerviefni og ég er búinn að ferðast í þessu í einn dag og ég get ekki tekið sénsinn á öðrum degi upp á upp á

en hvernig

ætliði að fara á fleiri leiki nei við ætlum að

þá og hvernig haldiði að leikurinn fari við erum að fara að vinna allan daginn

ætliði á marga leiki ég ætla á

einn ég ætla heim

fara svo aftur vonandi fer bara sumarið í þetta já nánast hvernig haldiði að leikurinn fari á morgun

þó að langflestir Íslendingar staddir í Moskvu

mennta og menningarráðuneytið stendur fyrir tónleikum síðar í dag og meðal þeirra sem þar koma fram er emiliana

og fylgjast með ég er að spila en það er ekki alveg laust við fótboltatenginguna hljómsveitin þín sem er

pína þá til að svíkja landið sitt fyrir daginn hvernig heldurðu að leikurinn fari á morgun liðið er bara einn hvalur og

get ekki ímyndað mér þetta hlýtur að vera svo mikill draumur að fá að taka þátt í h m og spila á móti Argentínu missi ekki hausinn úr einhverri tryllingslegri spennu og það er svo hér sem hlutirnir munu gerast á morgun Spartak leikvangurinn ber heiti liðsins sem á sér hér heimavöll en einnig skylmingaþrælsins

liðanna eru nú að taka út leikvanginn enda að mörgu að huga í þeim efnum hvernig lítur þetta allt saman út þetta lítur mjög vel út það er bara allt klárt

fyrir leikinn á morgun það er ekkert öðruvísi er þetta öðruvísi nú varst

hlutverki þegar Ísland keppti á

eitthvað öðruvísi hérna

stærra í sniðum

gæslan er meiri og ferlin flóknari

hefur verið meiri í kringum þetta en í grunninn snýst þetta um fótbolta og hann er alltaf eins en hvað er svona ykkar hlutverk að hverju

leikvanginn og svona bara hvort það sé ekki allt í lagi sem snýr beint að okkur erum ekki beint að skipta okkur af

vallarins sem slíkum við förum yfir klefann yfir leiðina út á völlinn og varamannabekkinn

bæði að hugsa um öryggismálin hvernig

er oft í kringum svona mikið af búnaði sem getur verið hættulegur við viljum auðvitað hafa það lengra frá okkur láta setja teppi yfir snúrur og annað slíkt þannig við erum líka að fara fara yfir þau mál þannig að það sé ekkert sem truflar strákana þegar þeir eru að fara

inn á völlinn hvernig er ykkar upplifun af skipulaginu

mjög gott það hefur allt staðist sem hefur verið sett upp og hvernig er stemningin í hópnum fyrir morgundeginum hún er bara frábær allir klárir ætlarðu að spá fyrir um úrslitin við vinnum við vinnum sagði Víðir

og flytja fréttir bæði fyrir og eftir

lögreglan á Akureyri er með mikinn viðbúnað um helgina vegna bíladaga með þrefalt fleiri lögreglumenn á vakt búist er við fjölda gesta

á Akureyri í gær í tuttugasta og annað sinn en þeir hafa verið haldnir hér á ári síðan nítján hundruð níutíu og fimm fjöldi gesta eru mættir hér á æfingasvæði bílaklúbbs Akureyrar til þess að fylgjast með ökumönnum sýna listir sínar og búist er við miklu fleira fólki í bæinn bæði í kvöld og eftir því sem líða tekur á helgina fjöldi viðburða er í boði og tugir keppenda láta ljós sitt skína lögreglan á Akureyri eykur eftirlit töluvert yfir helgina og fjölgar fólki á vakt úr fimm í fjórtán þetta

náttúrulega Bíladagar og það

er að týnast í bæinn alls konar fólk á mismunandi flottum bílum

og Hörgárdal bæði á merktum og ómerktum bifreiðum fjórtán

teknir fyrir of hraðan akstur í gærkvöldi og nótt og tólf voru sektaðir fyrir að vera með litaðar rúður svo hafa verið að koma inn

vissum stöðum í bænum menn að vera að spóla margir koma að skipulagningu viðburða um helgina með Bílaklúbbi Akureyrar meðal annars verður aflið samtök um heimilis og kynferðisofbeldi með eftirlit á stærstu viðburðum við vorum með vaktir í gær uppi á svæði í nótt og næstu nótt niðrí bæ eftir miðnætti þar sem við förum á skemmtistaðina og og tjaldsvæðin inn á Hrafnagili þetta snýst mest um sýnileika og spjalla við fólk og og hafa gaman svolítið gestum er bent á að

verður opin fyrir drift og aðrar listir eftir að viðburðum lýkur á daginn Guðrún Erlendsdóttir fyrrverandi hæstaréttardómari var gerð að heiðursdoktor við lagadeild Háskóla Íslands í dag fyrst kvenna Guðrún ruddi brautina fyrir konur í lögfræði hún var fyrsta konan sem gegndi kennarastöðu við lagadeild Háskólans en hún varð aðjúnkt árið nítján hundruð og sjötíu Guðrún var jafnframt fyrsta konan til að taka sæti í Hæstarétti árið nítján hundruð áttatíu og tvö hún varð forseti

nítján hundruð níutíu og eitt og aftur árið tvö þúsund og tvö þess er vænst að fornleifarannsóknir í rústum

í Austur Húnavatnssýslu varpi nýju ljósi á upptök og afleiðingar svartadauða hér á landi munkar og ábóti klaustursins dóu úr svartadauða og markmiðið er að grafa upp bein þeirra og rannsaka með d n a tækni á Þingeyrum var rekið klaustur í nærri fimm aldir fram að siðaskiptum um miðja sextándu öld þar var gríðarmikil

starfsemi og fjölmargar byggingar

svo langan tíma gerir staðinn kjörinn til rannsókna á margan hátt þar á meðal eru einstakar aðstæður til að rannsaka hina skæðu farsótt svartadauða veikin barst til landsins fjórtán hundruð og tvö á starfstíma

yfir þennan tíma þegar plágan kemur fyrst nema þá hér

við finnum einhverjar leifar af svartadauða og það eru eiginlega nýjungar í d n a greiningum sem gera það kleift að það er hægt að greina sjúkdóminn hún vonast bæði til að finna mannabein sem hægt er að greina sjúkdóminn í en einnig skordýr og finna út hvaða áhrif svartidauði hafði í klaustrinu þar hafi allir munkarnir einnig fjöldi leikmanna sem þar starfaði við búskap og fleira og fólk sem leitaði í klaustur til að kveða pestina niður það var líka komið með lík til greftrunar þannig að smithættan er meiri innan klaustranna heldur en utan þeirra og það er verið að grafa

hér á Þingeyrum og þetta var mjög stór bygging og við gerum okkur einmitt vonir um að að finna kirkjunni uppgröfturinn hófst fimmta júní og Steinunn segir búið að fjármagna uppgröft í mánuð á þeim tíma verði aðeins hægt að rannsaka lítið brot af klausturrústunum sem séu gríðarlega stórar því sé afar mikilvægt að geta haldið þessum rannsóknum áfram

hefur ekki verið skoðaður í gegnum fornleifarannsóknir á Íslandi áður það er búið að skoða hann töluvert í gegnum ritaðar heimildir en þær eru mjög takmarkaðar ef okkur tekst að greina sjúkdóminn hér sem við vitum að var hér þá er það alger nýjung í dag fór fram minningarathöfn um breska þúsund manns frá hundrað löndum var boðið að vera viðstödd athöfnina hafi sjálfur sagst trúleysingi fór athöfnin fram í hinni virðulegu Westminister Abbey kirkju í Lundúnum að athöfninni lokinni var aska jarðsett í kirkjunni við hlið annarra merkra vísindamanna til dæmis

rúm skammtafræði og svarthol voru hans

markmiðið var að öðlast fullan skilning á alheiminum á sama tíma og aska hans var grafin útvarpaði Evrópska geimferðastofnunin frumsömdu tónverki út í geim í átt að næsta svartholi þar ómuðu orð

í bland við tónlist skáldsins þá að veðurhorfum það verður þungbúið á austurhluta landsins á morgun með og hita nærri sjö stigum

verður veður víða ágætt og hitastig heldur hærra

á Reykjanesi og höfuðborgarsvæðinu á meðan á leik Íslands og Argentínu stendur ekki er ljóst hvort regnið suðvestanlands sé ávísun á markaregn í Moskvu en niðurstöður ættu þó að liggja fyrir klukkan fimmtán á morgun

að fyrsta skotinu hafi verið hleypt af í viðskiptastríði þeirra við Bandaríkin þegar Donald Trump Bandaríkjaforseti tilkynnti tuttugu og fimm prósent tolla á innfluttar vörur frá Kína í dag hjúkrunarfræðingur á bráðamóttöku Landspítalans segir að starfsfólkið hafi verið á yfirsnúningi ár eftir ár og sé

úrvinda hún óttast um öryggi sjúklinga á deildinni í sumar reynt haf verið að kalla á hjálp en enginn virðist hlusta viðskipti með hlutabréf í Arion banka hófust í morgun á Íslandi og Svíþjóð þetta er í fyrsta sinn í um áratug sem íslenskt fyrirtæki er skráð jafnt á markað hérlendis og á Norðurlöndunum á annað þúsund stuðningsmenn íslenska landsliðsins fylltu sex flugvélar til Moskvu í dag eftirvæntingin fyrir fyrsta leik Íslands á

heimsmeistaramótinu er í hámarki þessum fréttatíma er lokið og það er komið að íþróttum næstu fréttir eru í útvarpi klukkan tíu í kvöld og við stöndum vaktina allan sólarhringinn á rúv punktur is við minnum á að við verðum fyrr á ferðinni á morgun þá verða fréttir klukkan átján

vegna beinnar útsendingar frá heimsmeistaramótinu í knattspyrnu